Raha aminahy manokana alongany anh, <hesitation> raha andeha <noise> hôtel tegna lafo izany anh, arakaraka io._x000D_ Ndraindraika koa anao hoe manamanam-bola igny de miditra akao mba magnandrana i raha f- andraman'olona. _x000D_ Ndraindraika ma tegna hoe sy manam-potoàna iny anao de efa vitavita any am'sisisisiny akegny na an-dragno foagna anao magnano an'lay raha.